ترى كل جيل وعنده مقومات السعادة الخاصة فيه، من خمسين عام أعتقد أنه كان عنهم الألعاب والأشياء الخاصة فيهم اللى كانت خلتهم سعداء يعنى، والحين الأطفال عندهم الألعاب والأشياء الخاصة فيهم، والأبتكارات الخاصة فيهم اللى بنفس الوقت هم سعداء فيها.